كنعتقد ان المسافه اللي يمكن يقدر اي واحد يمشيها اليوم الواحد يعني ابتداء من 3 كلم حتى العشره كلم ديال المشي اللي يقدر يدير على الانسان في اليوم